Komi ɓurɗaa yiɗuki haa rayuwa am baawo mi hisii mi jaangii ko fi, mi njogii sabu mi foti feewi ɗum. Ko waɗi faama sabu o waɗi no waawugol e hoore, ngam mi ɗo yeddi e ko ɗum woni ndaarnde, sabu mi haɗi no waawugol.